اختار اني أعيش في عالم خالي من الفقر لانه الفقر اهو المشكلة الأساسية واذا تغلبنا عليه فبيكون العالم افضل من كل النواحي مثل الجهل والمرض يعني راح يقضي على كل المشاكل الكبيرة الثانية فاهو الشي الي لازم يعني نعيش بدونه عشان نتطور ونكون عايشين في مستوى افضل